<noise> destino chenma xnená desde or c̲h̲alma talbes dela xkuꞌn nak destino chenma dad ibaꞌ nanla xkuꞌn nak destino chenma nikl diꞌltse xlaꞌnc̲h̲ema x̱aꞌ gaku per diꞌltse dad ibaꞌ nanla xkuꞌn naku bos xka ibanma guꞌn ziꞌdta loma gunu nak guꞌn par naꞌ.